Itlar bir-biri bilan albatta o'zlariga mos ravishda, tovushlar orqali aloqa qilishadi. <hesitation> Ya'ni ular-hattoki ular mimikalar orqali ham aloqa qilishadi. Ya'ni ularni mimikalari, tovushlari faqat o'zlarigagina tushunarli bo'ladi. Biz odamzod uni tushunmaganimiz bilan ular o'zlari <hesitation> o- orasida oilasi, atrofidagi itlar bilan birgalikda o'zi-o'zlarining maxsus tovushlari orqali <hesitation> muloqot qilishadi. Ya'ni, xuddi odamlar til orqali muloqot qilgani kabi.